og sjáum fréttir ungra fréttamanna heyrum hvað krökkum fannst um opnunarhátíðina fjöllum um

sem hefur leikið hundrað leiki með landsliðinu og segjum frá

sem valda usla í Japan ég heiti og nú verða sagðar

í Reykjavík er nú í fullum gangi á opnunarhátíðinni var líf og fjör þegar fylltist af krökkum sem fylgdust með spennandi dagskrá við ætlum að skipta yfir til ungu fréttamannanna Sögu Maríu og Iðunnar og við fáum svo á næstunni fleiri fréttir frá ungum fréttamönnum af

við erum hérna staddar á opnunarhátíð

við rákumst á Dag b borgarstjóra Reykjavíkur

er hlutverk þitt hér í dag mitt hlutverk er fyrst og fremst að koma dáðst að krökkunum dagskránni og reyna að skapa barnamenningar vor bros stemmingu hversu mikilvæg er svona hátíð fyrir Reykjavíkurborg mér finnst hún alveg ótrúlega mikilvæg

hlutum út um alla borg við erum að lyfta barnamenningu sérstaklega sem stundum hefur gleymst síðustu árin

ég á fjögur börn sjálfur og þau fengu það verkefni að finna eitthvað á dagskránni sem þau vildu skoða svo tökum við framhaldsfund á morgun og reynum að skipuleggja þannig að við erum ekki búin að velja takk fyrir fyrir Hugrún Vigdís ungur fréttamaður var við opnun Barnamenningarhátíðar og hún heyrði hvað krökkum fannst um atriðin

mikið líf og fjör í Hörpu í dag þar sem þúsundir streymdu inn til að horfa á opnunarhátíð

fannst ykkur hátíðin mjög skemmtilegt hvað var svona skemmtilegt bara gaman

uppáhaldsatriði já örugglega bara í endann

svona skemmtilegt við það miðað við öll hin atriðin

já annars örugglega þarna

hann vera fyndinn fannst ykkur skemmtilegast

þegar hann tók draumar geta ræst af hverju fannst þér það svona skemmtilegt ég veit það ekki var eitthvað atriði sem sem þér fannst sérstaklega spennandi eða fyndið

mitt líka Fanndís Friðriksdóttir lék sinn hundraðasta

á þriðjudaginn og varð um leið níunda konan til að spila hundrað landsleiki fyrir Ísland íslenska kvennalandsliðið gerði eitt til eitt jafntefli við Suður Kóreu í æfingaleik leikur Íslands og Suður Kóreu á þriðjudag var annar vináttuleikur liðanna á þremur dögum en Ísland vann fyrri leikinn þremur í fyrri hálfleik átti Sigríður Lára Garðarsdóttir skot í þverslá af löngu færi

Rakel náði frákastinu og skoraði með

metin fyrir Suður Kóreu og þar við sat og liðin skildu jöfn Fanndís Friðriksdóttir hefur þar með spilað hundrað leiki með landsliðinu sjómenn í Japan hafa fengið alveg nóg af ágangi sem éta frá þeim afla og skemma fyrir þeim netin sæljónin ganga nú undir heitinu sjávarbófarnir sjómenn í

eru orðnir þreyttir á baráttunni um fiskinn í sjónum sæljónin geta vegið allt að því eitt tonn og hvert og eitt þarf að éta tugi kílóa af sjávarfangi daglega það er samt ekki nóg fyrir sum þeirra því þau naga líka net

það má bara veiða örfá

ári því þau eru nálægt því að teljast til dýra í útrýmingarhættu við endum þáttinn á myndum af þessum við þökkum fyrir okkur og sjáumst eftir helgi